Fomba agnehoany posy fitiavagna ami tômpony malô matetiky <hesitation> mita- <hesitation> mitangosingosigny zai izy ai, <hesitation> tsy miala lavitry tompony ake, de avake koa ra ôhatra oe antsôviny izy, tonga de fa malaky mandeha, de avake koao ra ôhatra oe tsy tômpony magnantogno azy de ndraikindraiky izy milai, fa ra vô tômpony izy magnantogno.